لأ هأبقى عايز إن أنا أسكن فيه قلعة، لأن <hesitation> بحب شكل ال <hesitation> وفكرة الأوض الكتير والمبنى العالي، ويبقى مثلاً حواليها سور كبير وكده، وفيه طبعاً عندي وفيه طبعاً عندي ناس مسئولين عن القلعة، وحراس، وو، فلأ منظر لطيف.